Gny pataloha velon-drira findesy amina fivavaha na findesy miasa na hiatriky entretien; raha mana-kaja manahaky anizay. Misy avao koa gny jeans somary, azo indesy amy fotoa rehetra gny jeans aloha zany fa no tena hoe raha mana-kaja be, ofisialy miaraky amin'olo aloha tsy de fisiky gny jeans. Da raha roa reo aloha. Misy avao koa gny jogging, findesy kokoa nofa hilomay tegna zany, na amy andro manara, zay gny fisikina anazy, na antragno.